Ny loko manga maizina indray amiko an, dia midika fahamatorana. Ny olona matotra matetika no manao ny loko manga antitra. Dia ny zavatra tonga ato an-tsaiko voalohany rehefa mahita an'io loko io aho dia ny Facebook.